<hesitation> izahay izany mbola tsy nanana biby mihitsiny tato an-trano satria ilay mamanay moa izany <hesitation> alerzika dia tsy mahazaka ilay volon-tsaka sy volon'alika izy izany dia tsy mbola nanana biby mihitsy izahay. Efa nieritreritra haka sokatra ihany kanefa <hesitation> tsy mbola tsy mbola nisy moa izay fotoana hoe hananana sokatra izay dia mbola tsy tanteraka ilay izy hatreto.